Appareils éléctroniques fatako da ah rice cooker, bouillard, télé, téléphone, ah ino koa ah machine à laver, ah ordinateur, dictaphone, ah angamba zay.